Injé umu néjool béloob sinukuréén sanja sirégmé sipuré nufuuk: gajagal, irigee, ésubut, gasobul, émunduŋo, nébook, énaab, sén éfool, foropoot, ésiko, sén ésinor.